باش تغلف الهدية أول حاجة جيب ورق التغليف يناسب حجم الهدية، خلي الهدية في النص وبتغطي أطرافها أطراف عليها بعدها استخدم شريط اللاصق عشان تثبت الورقة في مكانها، لو بتحب تحط زينة عشان تغيير اللون وتفضل هادية وأكثر جمالا، وهات ورقة تهنئة وشكر تكتمل الهدية، بطاقة شكر أو تهنئة.